X̱iꞌn nak antes yuzë minngol yuzë diꞌltsa xkuꞌn nak kostumbr chen, nana ziꞌdzëꞌga minndoꞌ xki <hesitation> mas loxda kostumbr gobic̲h̲ekga kostumbr knu sia xki dzekna giaꞌnzëkga ic̲h̲ë minndoꞌ wen x̱iꞌk uyuꞌzë minngol bokga, saꞌnga lo nana ya x̱aꞌ nak minndoꞌ ber gobic̲h̲ekga gunu stib, gobic̲h̲ekga kostumbr bokga. par naꞌ bokga ukëꞌ duwpaꞌná o bokga tiemb nlas nlas uyu minngol ber duwpaꞌná uzaꞌ giachtil uzaꞌ utoxi ngon uto, xneꞌ duwpaꞌná loná bokga nunca isunlëdzdlá negosio diꞌltsa lëꞌlá kwsulëdz xneꞌgosiolá xneꞌ nap nlas xnaꞌlá ba zuꞌlá isulëdzdlá guꞌn nak guꞌn nak tiemb c̲h̲eꞌn xneꞌ xkuꞌn yuná xka ix̱ewidz, luꞌ kwneꞌga lo minndoꞌ kwneꞌga iloꞌxdtá iloꞌxdtá guꞌn c̲h̲eꞌn guꞌn nak tiemb diꞌltsa xkun nak tiemb uyu minngol ber naꞌ këwu gikná iloꞌxdná guꞌn nak tiemb xki lëꞌná xne lo minndoꞌ xnená xnu ber kaska naꞌ gunu nak gikná iloxdná lo negosio xki, gobic̲h̲ekga ic̲h̲ë guꞌn diꞌltsa xkuꞌn uyu duwpaꞌná bokga duwmaꞌná, ber naꞌ loxda dziꞌk nak giat dziꞌk nak guꞌn xki c̲h̲owmaga loxda kasga lëꞌma ineꞌga lo minndoꞌ ineꞌga xki, kaske iloꞌxda minndoꞌ bekwaꞌn xki siempre giat nak guꞌn xki c̲h̲owma antes xneꞌ duw. Balná xneꞌ bos bokga c̲h̲oꞌwga minn giat xki diꞌltsa xkuꞌn yu nak giat uniy xki ber nana kaske lëꞌ x̱ob lëꞌ yu kaske iloꞌxda minndoꞌwu lëꞌma gëpu lo minndoꞌ, kaske loxda guꞌn ki kaske nak guꞌn xki c̲h̲owma, x̱iꞌk nak giat xki gowma gaꞌ sdzaꞌl zëd idzaꞌl iloꞌxdama kostumbr porke lëꞌ gunu nak diꞌltsa lëꞌma gowdama xkakgana lëꞌ fwers lëꞌ xiab xki sinda xkakga nak gunu diꞌltsa lëꞌma iloꞌxma, lëꞌ gunu nlas xka c̲h̲ak lëꞌ guꞌn knu lox sinda loxda y nap lëꞌma gow lëꞌ fwers lëꞌ yukga fwers, gak giat nak guꞌn loxda y zëd xki diꞌltsa xkun c̲h̲owsama sdzaꞌl giat, giꞌn, kaske iloꞌxdama kostumbr ki.